Zisendi zinyela kuleraa furaha, buyanzi dave, sichila iwa nyasaye yalomba mundu, yamulomba na obuyanzi bwibwe. Lakini nova zisendi nokonyako vandu, nivatsilila, navakonyako ne tsitaabu tsiavali nadzyo, vetsukaano vakuletrako khandi baraka. Baraka zinyela kutula mu nyasaye dzidze khuive mweno chigiraa kukonya sichraa wenyr <hesitation> kugonya vandu vave ne tsitaabu. Ne zisendi sizileta furaha tawe, zisendi zinyela kukonyako avandu varumirhako kumangana tofauti tofauti mbalimbali chigraa zisendi zino ne tsimbi vivi, tsichingraa mundu anyela kwita, mundu anyela kwita kulwa tsisendi akanule nawe okutse, oture mkivala. Tsisendi tsivetsaa zyakuletaa eshida. Siziletaa furaha dawe. Kenago dza konyene.